Gñég, angí húri mo hima raamani, hima gíni ñég. binooni ugaadni, ungi ngi njali ma ungin diisir mo ngi hí, haloolo ugíni angin húr mo. Yaa ñe gí ngi ñeg holo, he nge ta a fjiŋne, ganta a ga a fjiŋne ndi ntuugma anbinte. Basgo yíŧi gí ge gtuugoo ftuugi utuugman, angi fhúr mo, nda añiti ftuug ma, a frasoo frasa utuugman be, anwéligina, gñég húri anraam bàa ma. Uu ttin naŋ we so ugaŧi hala ma binraa gñég, ndu ugí yaa wo tingí anraam hilli ma, angi húri mo yaa hoo ggí anraada. Bbasgo, mtíiti ma ansiim bfaŋi biindi ma, ansiim gifaŋi giindi ma. He anwidna fanan a biñaŋ, anyaantirna fana a biñaŋ, gembe gi, gyíŧe, gñég, biñaŋ ngi widi mo ateegni ma.